Ma pishqit, ngë e di na komunikarjën, sicuramenti komunikarjën però si isht isht, ka kenë vjershin e tire, u ngë e di, ngë janë ndutu espertu animejvesh, ka kenë vjershin të komunikarjën ma ngë e njoh, ngë ndutu e njoh.